a meeɗi no yeccu go am a yiɗi a binnda deftere noy to?, min ma mi yiɗi mi balle jotta say mi balle a binnda. To a yiɗi a binnday may yeccam min ma mi yiɗi mi wara mi balle say a binnda ngam ha ni a binnda, a fuɗɗi yeccu go am da ko a yiɗi binndugo bo huunde may ɗo mari bote soosay wallahi to to ɗo mari ni ɓerde binndugo ni yeccam mi waray mi ballete.